जसा कई लैंप एक उजालों करबा को उपकरण रेवे। अंधेरों होवे जे घर ने केवा के लालटेन जला जो, तो उमे कई के कड़ों तेल मले चो तो उमे डाल देचा। एक बत्ती हेड देचा ऊपरे। फेर चेख देचा। जसा लाइट चल जा ची तो उजाला काने जो देचा। लैंप एक प्रकार को उजाला काने काम आवे। जो अपन ऊनी जोदा जे उजालों पैदा करे। लैंप फैली मांडा ब्याव में भी उजाला काने छा चो ।